maanoo muŋ ŋaa buŋ ŋa woole e tuu massinoo le fo asseniaa ta ŋaa tabi ŋaa tabi woo luŋwo ŋa wooleke siimaŋooti haa tuu maano ŋa woole ke siimaŋooti.